Nké ké, ké bé ga liηi daηa yigandou nkhibaré ké ni gnékhé ndo maro gna yo debou nganta bane mokho bé wo kou débé ké gnékhé gagano i rini do kani kou nokho i do gnokhon ga rini gnékhé missén ηéyi gnékhé dinka ηéye. alayi kitti kou makha dionko néwé dinanta an gana daga sakha wo deubou kou nokho sakhanikou i da dionkou kou idi sigindi ya déja. Dionko ké nké ké a koutounté na sou kammaηa angana dagga sakha sere be gara nsagata kha ka, a lawa fo néwé nkita ké makha. Maro nbé guéni koundou gnaani boutikinikou koundou lenki diamané ké nokho maro ké a dionko a khoté gnani, founbé a laga a wutu par folmane folmane koudo anda nka laga birene téy a siré gnani komme wokou ga biréne ka khoro gna. wo kou i na woutou boutiki gna khasso ma mé nkhasso a siguinté gnani thiakouni gnani i ga téli woutou kani nganta bana mokho bé.